Kam bes se shurbiset çë qell te shuburtira ndërrojën me shuburtirën çë jam e bunj, na u jam e vete bunj ferrarin ka qell certi shurbise, na u vete bunj prufisurin ka marr tjerë shurbise, na vete bunj tubistin kam tjerë attrezzatura, ndërron me shuburtirën çë një ka, një jatrua e një avukat një ka shurbiset paraç çë qell te shuburtira.